د فرنیچر دوړې د نرم ټوکر یا سپنج سره پاکې کړئ. لمرنی ورځ غوره ده چې پاکوالی وکړئ. که دوړې ډېرې وي، لومړی جارو وکړئ. د پاکولو لپاره ځانګړی د فرني - د فرنیچر سپرې هم کارولای شئ. پاک شوي فرنیچر ته بیا په نرمۍ سره وچ ټوکر ونیسئ.